Kuigi korvpall ja jalgpall ummaq väega popiq kaiaq Eestih ja Võromaal, sis tegeligult mullõ tunnus, et inemiseq esiq väega pall'o noid ei tiiq. Pall'o inämb käüdäs lihtsält juuskmah ja suusatamah ja matkamah ja. Nigu sääne värskih õhuh käümine. Ja sis väega pall'oq tegeväq sääntsit jovvuhar'otuisi jovvusaalih kohki.